أسن ذكرى تعجبني في صغري وقت لمشيت حفل التخرج نتاع بنت خالتي، وقتها عجبتني على الآخرتع أول مرا ندخل الأمفي، أول مرا ندخل الجامعه، وقتها كنت أنا و بنت خالتي و قعدنا ندورو ندورو ندورو في ظل الجامعه كبيرا و وقتها حتى و كان ماين تخرج لكن ولاد خالتي و بنات خالتي الكل تلهو بيا و فرحو كيشافوني.